اه يلاه ده الموضوع صعب شديد داير ليهو دقة و هدوء و صبر لأنو أي غلطة فيها موت أولاً حاجه ح اجمع المعلومات عن العصابة و عن تفاصيل والرسين كبيرة و بيعملو في شنو وشغالين في شنو و ترتيب الجماعة في الشغل و كدا تاني حاجه حقرب منهم تدريجياً ح أسوق لنفسي كزول بمواصفات ممكن تنفع معهم وحكون متخفية طبعاً في هوية مختلفة اول ما ابدا اشتغل معاهم ح احاول اثبت ليهم اني انا احسن زول اشتغل الشغل ده قبل كده اين كان نوع الشغل انا ح احاول اني انا شنو اكون احسن زول بشتغل الحاجه البعديها بعد ما اضمن انو انا خلاص بقيت مكان بتاع ثقه بعداك ابدا ازرع الشك بيناتم احسسم انهم كلهم مامنين لبعض طبعا دا كلو حيكون وانا شنو وانا اصلا بنقل المعومات لي الطرف الانا شغاله معاهو بعديها لازم بعد ذاك احاول اني انا اول ما اصل للمعلومات اللي انا عايزها احاول اني امرق نفسي بالراحة اهرب منهم اكبره وكده في النهايه الموضوع ما ساهل يعني